Taìŋ nɛ dèda miɔ̀ŋ naŋ fɔ̀, o o è naim mɔ̀ɔ̀nɛ̀ŋ jii, è naim mɔ̀ɔ̀nɛ̀ŋ jii, è naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wàà guùŋ fè jè nɛ̀ŋ mìŋ yaà nɔŋ gulie. Wo dèda miɔ̀ŋ wò yaà wa wo nyùùŋ wò manaŋ wa woim yɛmɛ̀ ka gbèè fɛi ka nɔ̀ŋ nyuùŋ teenga, yèè wo naŋ nɔŋ fɔ̀ wò naim yɛi dangè, è naim mɔ̀ɔ̀nɛ̀ŋ jii, è naŋ hìɛ̀ŋ mɔ̀ɔ̀nɛŋ jii miɛ̀ŋ sùà.